บัตรเดบิตเหมาะกับคนที่อยากใซ้จ่ายเท่าที่เจ้าของมี รายได้ยังบ่มั่นคง บ่อยากเป็นหนี้ แต่ต้องการความสะดวกสบาย ปลอดภัยในการใซ้จ่ายในชีวิตประจำวัน

บ่ให้ยืม เพราะว่าบัตรธนาคารนี่เฮาบ่สมควรสิให้ไผยืม ว่าเฮาบ่เฮาว่าเขาสิเอาบัตรธนาคารเฮานี่ไปเฮ็ดอิหยัง เอาไปเฮ็ดบ่ดีหรือเปล่า หรือว่าเอาไปเฮ็ดอิหยังจั่งใดเนาะ เฮาเฮาบ่ควรให้เขายืม ⁠

บ่ให้ยืม เพราะว่าถึงสิเป็นหมู่กะตาม แต่ว่าบัตรธนาคารนี่มันเป็นของส่วนกะเดะ มันสิมายืมกันบ่ได้

ในอนาคตบัตรเครดิตยังจำเป็นอยู่ โดยเฉพาะคนที่ต้องการสร้างเครดิตเพื่อการกู้ยืมและใซ้สิทธิพิเศษ แต่ความจำเป็นอาจสิน้อยลง เพราะว่ามีช่องทางการชำระเงินดิจิทัลที่สะดวกและตอบโจทย์มากขึ้น

บัตรเดบิตยังจำเป็นอยู่ โดยเฉพาะเพื่อการควบคุมการเงินและการถอนเงินสด แต่ในอนาคตอาจสิถืกถืกน้อยลง เนื่องจากการชำระเงินดิจิทัลนี่ เข้ามามีบทบาทแทนที่มากขึ้น

กะบ่ได้เฮ็ดให้กะจ่ายหลายขึ้นเดะ เพราะว่ากะเคยกะส่ำใดกะกะกะส่ำนั้นแหม กะอาจสิกดออกมาส่ำนี้กะกะกะส่ำนี้ จั่งซี้แหม บ่ได้กดดู๋

ส่วนโตข้อยเดะ ข้อยสิตรวจจากแอปพลิเคชันของธนาคาร โตสิมีคำว่าสเตตเมนต์แม่นบ่ โตโตสิกดเข้าไปก็ไปเบิ่งว่ารายรับรายจ่ายโตนี่ โตโตไปส่ำใดในเดือนนั้น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

การผูกบัตรเข้ากับแอปซ่อยให้สะดวกขึ้น แต่ซ่อยมีความเสี่ยงจากการโจรกรรมข้อมูลกับการซ่อยตัดเงินโดยบ่ได้ตั้งใจ เพราะฉะนั้นซ่อยจะต้องเลือกแอปที่น่าเชื่อถือแล้วก็ตั้งค่าความปลอดภัยดีดี แล้วซ่อยหมั่นตรวจสอบรายรับ รายจ่ายเสมอ

ข้อยสิเลือกกู้กับแอปกู้เงินที่ถืกกฎหมายของธนาคาร เพราะว่าอนุมัติเร็ว แล้วก็บ่เสี่ยงคือจั่งเงินกู้นอกระบบ

ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะซ่อยให้คนเข้าถึงเงินทุนได้ง่ายขึ้นและพัฒนาคุณภาพชีวิต แต่สิดีอีหลีบ่ขึ้นอยู่กับผู้กู้ว่าสิซ่อยเงินอย่างมีวินัยบ่

ข้อยสิบ่ค้ำประกันให้ เพราะว่าข้อยบ่แน่ใจในโตหมู่ข้อยว่าสิโตหนี้ได้บ่ แล้วถ้ามันโตหนี้บ่ได้ ข้อยโตสิเป็นคนรับหนี้แทนมัน เพราะฉะนั้นข้อยสิบ่ค้ำประกันให้มัน

การกู้เงินออนไลน์นี่มีความเสี่ยง หลักหลักคืออาจสิถืกหลอก หรือดอกเบี้ยสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด แล้วข้อมูลถืกนี่อาจสิรั่วไหลได้

ควรระวังเรื่องความจำเป็น แล้วกะเรื่องความสามารถที่กะสิชำระหนี้ แล้วกะเงื่อนไขต่างต่าง กะต้องเช็กให้เรียบร้อยว่ากะกฎหมายบ่

ข้อยกะสิขอเจรจากับเจ้าหนี้ก่อนว่า ขอเลื่อนไปอีกได้บ่ แล้วข้อยกะสิไปเฮ็ดงานพิเศษ หาเงินมาจ่าย

บ่ ข้อยบ่กู้ เพราะข้อยบ่อยากเอาเงินในอนาคตมาใซ้ แล้วเป็นหนี้เป็นสิน

คึดว่าน่าสิง่ายขึ้นด้วยเทคโนโลยีอิหยังจั่งซี้เนาะ มันคึดสิเฮ็ดให้การกู้ยืมเงินสะดวกขึ้น

คึดว่าคึดคุยกันได้ง่าย เพราะว่าเป็นญาติพี่น้องกัน คึดสิยืมกันง่ายแหน่จั่งซี้ คึดคึดสินัดวันคืนจั่งซี้

ข้อเสียกะคือถ้ากะยืมเขาไปแล้วนี่ กะบ่คืนเขาจักเทื่อ กะนัดวันไว้แล้ว แล้วกะบ่คืนจั่งซี้ มันสิเฮ็ดให้เทิงเขาและกะนี่เสียความรู้สึก แล้วมิตรภาพดีดีนี่มันสิบ่ยัง

ข้อยกะสิเก็บหลักฐานแล้วกะแจ้งตำรวจ แล้วกะขอความกะเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วกะข้อยสิบ่กะความรุนแรงเด็ดขาด เพื่อความปลอดภัยของทั้งสองฝ่าย

มันกะแล้วแต่บุคคล ว่ากู้เงินมาแล้วนี่สิมีความรับผิดชอบหลายขึ้นบ่หรือน้อยลง เขาสิให้ความสำคัญส่ำใด เขาสิมีวินัยในการกะเงินคืนบ่ หรือเขาสิเฉยเฉย

ข้อยคิดว่าการกู้เงินนี่ผู้ใดกะกู้จั่งซี้แหม กะอาจสิว่าบ่ได้ ว่าได้เป็นที่ยอมรับดอก แต่ว่ามันกะอาจสิบ่มีอีหลี มันจั่งกู้ จั่งซี้นะ

ยังบ่เคยลงทุน

คึดว่าน่าสิลงทุนนำคึดนำนาจั่งซี้ นำที่จั่งซี้

คึดว่าการลงทุนไว้ คึดอาจสิบ่เสียหาย ถ้าว่าคึดลงทุนแล้วมันได้จั่งซี้ คึดอาจสิ เฮ็ดให้ชีวิตคึดมั่นคงขึ้นได้

กะสิสร้างความเครียดให้อยู่เดะ เพราะว่ากะกะสิคิดนำว่าลงทุนไปแล้วมันสิได้บ่ มันสิได้ตามที่หวังบ่ จั่งซี้

คึดว่ามันแล้วแต่คนเดะ แต่ว่าสมัยใหม่แล้วนี้คึดเริ่มมีหลายแล้ว ตั้งแต่อายุสิบหกขึ้นไปจั่งซี้คึดเริ่มศึกษาการลงทุน แล้วแต่บุคคล

คึดว่าคนรุนใหม่นี่ลงทุนกับหุ้น กับกองทุน หรือคริปโตจั่งซี้

ข้อดีคือมีความมั่นคงและความเสี่ยงต่ำ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นี่ ถือเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นในระยะยาว

มีความสำคัญหลาย เพราะว่าเฮาต้องศึกษาหาข้อมูลให้แน่ใจซะก่อน ให้เฮามีความเฮาซะก่อน เฮาจั่งเริ่มลงทุน

คึดว่าในการลงทุนอิหยังจักอย่างนี่ มันสิมีผลนำคนรอบข้างคึดแน่แน่ล่ะ แต่ว่ามันสิเป็นผลดีหรือผลเสียส่ำนั้น

อาจสิเริ่มลงทุนนำกองทุนรวม เพราะว่าเฮาสามารถเลือกได้ว่าอันใดมันมีความเสี่ยงต่ำ จั่งซี้นะ

คึดว่า ธนาคารคึดคึดให้คนเข้าถึงการลงทุนได้ง่ายขึ้นเดะ เพราะว่าคึดมีเงินกู้ยืมเพื่อลงทุนจั่งซี้เนาะ

คึดว่าการลงทุนในสหกรณ์เนี่ยอาจสิดีกว่าตลาดหุ้นในแง่ความเสี่ยงนี่มันต่ำกว่า แล้วผลตอบแทนที่มันมั่นคงกว่า

คึดว่าการลงทุนนี้ คือหนึ่งในการวางแผนการเงินของคึด เพื่อที่คึดนี้สิได้เอาเงินนี้ไปคึดให้มันได้ผลตอบแทนสูงกว่าที่มันเคยมีอยู่

คึดว่าสำคัญ เพราะการลงทุนนี่สิคึดสร้างความมั่นคงทางการเงินของคึดได้ในระยะยาว

คึดว่าเหมาะกับมืออาชีพ คนที่มีเงินหลายหลาย แล้วเขาก็มีความคึดในตลาดหุ้น

บ่ค่อยเซื่อปานใด เพราะว่าเซื่อบ่มั่นใจว่าข้อมูลนั้นมันเป็นข้อมูลอีหลีหรือว่าเป็นข้อมูลเท็จ

สิให้ความสำคัญกับความเสี่ยงมากกว่า เพราะว่าถ้ามันเสี่ยงนี่เฮาก็สิได้บ่ลงทุนหลายหั้นนะ

คึดว่าลงทุนเองคึดดี ถ้าคึดมีความรู้ แต่ว่าถ้าคึดยังบ่มีความรู้ปานใด คึดลองให้ผู้อื่นคึดก่อน ให้คึดสอน ให้คึดบอก

สำคัญ เพราะว่าเฮาสิได้รู้ว่าการลงทุนนี่มีความเสี่ยงหยังแหน่ เฮาควรสิเฮ็ดจั่งใดแหน่ ลงทุนเท่าใด

คึดว่าเหมาะสมกับนักลงทุนมือใหม่ เพราะเข้าถึงง่าย มีความโปร่งใสแล้วมีโอกาสเติบโตได้ในอนาคต

แม่น คิดว่าการลงทุนนี่เป็นส่วนสำคัญของชีวิตเฮา ที่เฮ็ดให้เฮาอะ มีอิสระภาพทางการเงินได้ เฮ็ดให้เฮาบ่ต้องพึ่งพารายได้จากงานประจำเพียงอย่างเดียว

กังวลหลายอยู่เดะ ย้านถืกหลอก ย้านถืกเขาหลอก เพราะว่าถืกต้องคิดดีดีว่าถืกเอาเงินลงไปลงทุนแล้วเนี่ย มันสิเป็นจั่งใด มันเป็นตาเป็นไปได้บ่

คึดว่าควร เพราะมันสิคึดกระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มความมั่นคงทางการเงินและยกระดับคุณภาพชีวิตจั่งซี้

คึดว่าสิเปลี่ยนแปลงไปหลายเทิงเทคโนโลยี ทั้ง AI ปัญญาประดิษฐ์จั่งซี้

คึดว่าการลงทุนนี่สิเฮ็ดให้ข้อยคึดชีวิตบ่กังวลหน้า กังวลหลัง มีความมั่นคงทางการเงิน

แตกต่างกัน เพราะการออมเงินนี่เป็นการเก็บเงินเพื่อความปลอดภัยในระยะสั้น แต่ว่าการลงทุนนี่ มันเป็นการที่เฮานี่เอาเงินไปลงทุนกะอิหยังจักอย่างกับอสังหาริมทรัพย์หรือหุ้นต่างต่าง

มีผลต่อความสำเร็จแน่นอน ถ้าเฮามีวินัยแล้วเฮาความอดทน เฮ็ดดู๋ดู๋เข้าดู๋ดู๋เข้า

อาจสิเป็นการลงทุนระยะยาว เพราะว่าให้ความมั่นคงมากกว่าหรือผลตอบแทนในระยะยาวมากกว่า

คึดว่าควรสิเริ่มลงทุนตอนยี่สิบ ยี่สิบห้าจั่งซี้ เพราะว่าคึดเริ่มโตแล้ว เริ่มสิมีความรู้จั่งซี้แล้ว

ก่อนอื่นเลยก่อนสิเริ่มลงทุนเฮาต้องไปเบิ่งซะก่อนว่า การลงทุนนี่มีประเภทหยังแหน่ มีอันใดแหน่ เฮ็ดจั่งใดแหน่ เฮาจั่งสิเริ่มลงทุนได้ เฮาต้องมีความรู้ก่อน

คึดว่าตอนนี้ยังบ่มีความพร้อมในการลงทุนปานใด เพราะว่ายังหาเงินเองบ่ได้ แล้วคึด ยัง เงินยัง บ่ บ่ค่อยพอคึดปานใด

มีความฮู้สึกว่าหุ้นนี่มันมีขึ้นมีลงเนาะ อิหยังจั่งซี้ แล้วฮู้สิมีเทคนิคจั่งใดในการเทรดหุ้นจั่งซี้นะ

บ่แน่ใจคือกันว่า คนอีสานส่วนใหญ่นี่เล่นหุ้นกันบ่

คึดว่าสำคัญ เพราะว่าการเล่นหุ้นเนี่ย ในปัจจุบันนี่มันเป็นช่องทางที่การสร้างความมั่นคงระยะยาวเนาะ เป็นการลงทุนสินทรัพย์ ที่มีศักยภาพดี

เคยคึดอยากลองอยู่แต่ว่าก็ยังบ่ได้ศึกษาว่ามันเป็นจั่งใด มาจั่งใด เฮ็ดจั่งใด

รอบล่าสุดที่ไปคิดว่าพนักงานบริการดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส พูดจาไพเราะ เว้าม่วน

คึดว่าดีในระดับหนึ่งเลยล่ะ พนักงานก็ดี ก็การบริการในพื้นที่ก็ดี

ข้อยมักธนาคารกสิกรที่สุด เพราะว่าพนักงานน่ารัก ยิ้มแย้ม แจ่มใส แล้วกะแอปพลิเคชันกะกะง่าย บ่ได้ยุ่งยากอิหยัง กะเลยมัก

บริการดี พนักงานยิ้มแย้มแจ่มใส มัก จั่งซี้

คึดว่าค่าธรรมเนียมธนาคารนี่แพงอยู่ ในกรณี อั่น เก็บค่าธรรมเนียมบัตรนี่ เพราะว่าลางเทื่อ ปีหนึ่งนี่คึดคึดไปเทื่อเดียวคึดยังเก็บค่าธรรมเนียมคึดสองร้อยห้าสิบ

มีบัญชีธนาคารอยู่สามบัญชี บัญชีหนึ่งไว้ออมเงิน อีกบัญชีหนึ่งไว้ใซ้ปกติ อีกบัญชีหนึ่งเป็นเงิน กยศ.

ธนาคารแรกที่ไปเปิดคือธนาคารออมสิน เพราะว่าแม่พาไป แม่อยากให้ออมเงิน

มีความสำคัญ เพราะว่าสิได้มีหม้องฝากเงิน หม้องเฮ็ดธุรกรรมต่างต่างด้านการเงิน ที่ปรึกษาการเงินจั่งซี้

ใซ้ธนาคารเฮ็ด อั่น ปลดล็อกแอปพลิเคชันให้ ถ้าเข้าไปในธนาคารนะ

มักเฮ็ดธุรกรรมผ่านแอปธนาคารมากกว่า เพราะว่าสะดวกสบาย บ่ต้องออกเดินทางไปธนาคารเอง

คึดว่าอาจสิบ่คุ้มส่ำที่ควร แต่ว่าถ้าเปรีบเทียบนำภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้นนี้ มันเฮ็ดให้มูลค่าเงินนี่ลดลง

จำบ่ค่อยได้ว่าเริ่มใซ้ตั้งแต่ตอนใด น่าสิเริ่มสิบขวบขึ้นมั้ง เป็นธนาคารออมสิน เป็นธนาคารแรก น่าสิประมาณนั้น

ข้อยกะสิตอบธนาคารที่ข้อยกะอยู่แหล้ว ว่าเป็นธนาคารกสิกรล่ะเนาะ เพราะว่าข้อยกะกะเป็นประจำแหม

คึดว่าเฮ็ดให้ชีวิตประจำวันสะดวกขึ้นหลายอยู่ คึดก็เอาเงินไปฝากอิหยังจั่งซี้ คึดก็มีผู้ดูแลเงินคึดให้ หรือคึดอาจสิคึดจ่ายผ่านแอปพลิเคชันคึดสะดวกสบายแหม

ข้อยกะสิเลือกธนาคารกสิกรแหล้ว เพราะว่าข้อยกะอยู่ในปัจจุบันนี้

ข้อยกะบ่แน่ใจเดะว่า ในสายตาคนอีสานนี้มองธนาคารไทยพาณิชย์เป็นจั่งใด เนาะ กะเพราะว่าบ่เคยกะแต่ว่ากะเคยเห็นคนรอบข้างกะ เขากะว่ามันดีอยู่

ธนาคารมีบทบาทสำคัญในชีวิตของคนอีสานในปัจจุบันเลยล่ะ เพราะว่าคนทั่วไปกะต้องฝากเงิน โอนเงิน ถอนเงินต่างต่าง กะกะบริการผ่านทางธนาคาร

คึดว่าในอนาคตนี้คึดยังสิต้องไปธนาคารอยู่ เผื่อแอปล่ม ธนาคารขัดข้องจั่งซี้ คึดคึดสามารถเดินทางไปธนาคารเพื่อแจ้งปัญหาต่างต่างให้เขาคึดแก้ไขได้ในตอนนั้น

คึดว่าเป็นธนาคารกสิกรไทย เพราะว่า คึดงานมาหลายปีแล้ว เวลาไป ธนาคารจั่งซี้พนักงานคึดเว้าม่วน

คึดว่าธนาคารที่ดีนี้ต้องมีความมั่นคงทางการเงินเดะ แล้วคึดบริการที่ดี เข้าถึงลูกค้าได้ง่าย มีความน่าคึดถือ แล้วคึดมีความรับผิดชอบต่อสังคม

คึดว่าจำเป็นอยู่ เผื่อมีปัญหาอิหยังคึดคึดจะได้ไปในสาขาที่ใกล้คึดที่สุด

คึดว่าน่าสิคึดธนาคารออมสินหรือไม่ก็ธนาคารกรุงไทยซะส่วนใหญ่

คึดว่าเด็กน้อยสมัยนี้คึดธนาคารกสิกรไทย เพราะว่า เป็นธนาคารที่มีแอปพลิเคชันเงินที่ควบคุม แล้วคึดสะดวกสบาย คึดง่าย บ่ยุ่งยาก

จุดเด่นก็สิมีการบริการทางการเงินที่ครอบคลุม สะดวก แล้วก็ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่

ข้อยกะสิแนะนำธนาคารกสิกรไทย เพราะว่าข้อยกะอยู่เป็นประจำ กะสิบอกว่ากะง่าย สะดวก ปลอดภัย

ก็คิดว่าเป็นปกติของเขาที่เขาสิเฮ็ดการตลาด อยากให้คนมาใซ้บริการธนาคารของเขา

คึดว่าบ่ได้มีการแข่งขันกันสูงปานใด เพราะว่าน่าสิเกิดมาจากข้อจำกัดในการเข้าสู่ตลาดของธนาคาร

คึดว่าเข้าถึงคนทั่วไปได้ง่ายมาก เพราะว่ามีหลายสาขาแล้วคึดมีตู้ ATM ครอบคลุม มีแอปพลิเคชันที่สะดวกสบายให้บริการประชาชน

คึดว่าจุดเด่นของธนาคารไทยพาณิชย์คึดคือการให้บริการที่ครบวงจรและหลากหลาย เทิงคนทั่วไปแล้วก็เทิงนักธุรกิจ